Ën Australia a ie ën dezert enorme, a fa caud ënt ël di e frei ël la nöit, a ie li i canguri e a parlu angleis e d'autre coze cunosu cunosu pa, d'autre coze d'la cültüra dë l'Australia